Oson ike ye sikiriye oson, ye sikiri oson <noise> emi, bra- bra, bra- bra bra- bra ye sikiri oson me ani bra- bra yana were. Ja ye sikiri oson minji ye sikiri oson emi, moku tomi pakama te yeri be ye sikiri oson emi mee kpo oson te wana kala siki kpo oson te walekire piki emi <hesitation> ini koli be oson, nogo te ayi, nogo were be oson so piki emi, ani ayi ma ike ye sikirie ibi kunu yana te ye emi piki ibi kunu yana-a ye piki emi, ye minji oson me moku ike ye sikirie i ke belena, pani so piki sikirie japu ke ina otoku so piki sikire japu ke ina otoku so piki sikirie japu piki ke ina ayi sikirie apu piki sikirie, ja oson ke birie apu piki ke birie, i piki ke ina kapa sikirie, mie sira ayi ingbolu sira oson piki emi kpo oson ane wana kalasaki ane ingboli kpo were oson me ane wana kala saki wa ke pani sikirie, pani sikirie. Bele na pani na sikirie, moku minji ye pakate gote ani igboli ayi mengba bari ofori, moku minji ye me ane moku tomi ma okite ke moku ina pani na, ina bele na, ina <hesitation> otoku na sikirie <noise> osiye ane ke minji biri, wa okite ke minji birie ane kunue ye me ane wa okite ke minji me birie ani bo japu piki okite ke ina ayi ma ibi odor me yana gote i piki ke ina wome ayi sikirie, japu ke mie minji ye me piki ke ina motor sikirie apu piki ke motor sikirie, japu ke piki ina okurd ame sikiriba ina slippers sikiriba, rubber yana-apu inke sikiriba ololo yana-apu ike sikirie me ye sikiri na ibiye te me-e minji ye-me moku ike sikiriya ye ofori ingboli ye me gote, i gote ingboli ye frimaye ingboliye me isikiribe akakama bo, akaka ma bo minji ye me gboru ewien so ani yanara dein bra ane i ke sikiri famote piki piki Ani ye wenii te i piki ke inguma ba <noise> ibi bro pakabote i piki ke ingumaba oson me minji biri tomi ma oju kunu. adaka siramare me adaka baye oson type by type emite ina oju adaka paka kuma ike adaka me barai oson piki eni i piki ke ye sikiri ye me piki ibi <noise> odur yanawarie piki emi i piki ke <hesitation> <noise> motor sikiri piki toilet sikiri ye goye-goye i ke sikiriba tomikiri wari bio <hesitation> boko bo bite, window bio bite anigba iyanaye goye-goye i ke sikiriba piki minji, minji biri oson me kunue ye i ke kuromaba, kunue yeme ane sakimengha i okite ke birie, i oju me na kura ye goye goye ane i fe te ke piki i oju me i ke birie, i oju me fiafia ma-nye i oju me bo i diki te mi oson me bari i oju na ibiya bebee i piki ani changi ba i piki ke jein jein oson peba, piki kei oju me lama dikiba ani oju me na kura na piki oju me na kura-a na put pani be ira sikirie be ye me mi oson me ane moku tomi ma bubele tein te ye ani kpo ye me mi sakime, mi sakibe tomikiri ba bari eriya, moku mi minji ye me ane wa, tomima yanate piki i na bu beletein kpo ye me nengi ye ani i gote kpo ye fama, nongo ye so i fama, yeskiri ye nongo ye <noise> belara.